Niasa mafy ana tatoato asa ino tanjona amy asana i kara ohatrany hitako niezaka be ana tato ho ato tsy kara ataonao andavanandro.